Karaza vily mba haiko koa zashy ao gne tilapia, ao gne karpa, ao gn'ansansa, ao gne kapitegny, ao gne thon, ao gne ceinture ah, maromaro zashy e karazagny trondro io.